Reza a bi shit, kwa reza ƙwaar ƙa, muop tong ƙwaar ƙa ga̱ reza, reza tong ba da̱ ɗiap shion ga̱, la ɗiap shion, tong ba da̱ niap shion shie, la ga̱n nda̱ lee ga̱fe tong ga̱n taan, tong ga̱ mang reza tong ga̱ shiarang la jap fim sek riga hok nni, la ga̱ shiarang la jap fim hok, ga̱ mang reza hok ga̱ shiarang fim hok nni, mang nyir ga̱taan nni, la ga̱ mang nyir ga̱ taan nni, so shit reza anita̱ ƙa ga̱n nƙwaar, nda̱ shion ga̱niap shion tsa nda̱ shion shie, nda̱ ƙo bi la tong bi tong niang gep tong ga̱ mang a reza ɗe ga̱ gep yi nni, so shit reza